هي الماكلة الصحية ما فيهاش حرمان راو، نجم انتي تقعد تاكل الحاجات الحلوة الحاجات اللي تشتهيها أما بالترشيد مش <hesitation> تمشي تاكل انتي <hesitation> جاتو، وما وما تاكلش لا حاجة فيها سلاطة لا حاجة فيها البروتينات لا حتى شيء لازمك تاكل السلاطة والبروتينات، وبعديكا هوما بتوعتهم يطيحو لك السكر، بعديكا تنجم تاكل الحلو متاعك، اما أقل.